Vál za nii runia xgab, txi nany ngá gy ná gëxlyw xtennú, vál z axina nany, rá gýag ngá, rá géel rá, gýx-xáy ra ni ná thë lugar nzá ra gýag róh gy rá te rá ni zackruu, ngáh- ngáh nany, nú lugar mbiz nii txi thépa rluwny zy, einty náh núh’ ra ngá’gy txi zackrúh rluyny, nix ná naturaleza rë’h, rá niz rá nuh, txi rackan rooh ra gýag, ngáh-ngáh ra, géhl que gýw zé’h gydawnu, que gýw gít, que gýw gúw cun ra gít ngáh-ngáh, nú vez nú cuniá’h rni rabá nez ré raw rabá, r alim-gý ra rcá loh ra gýag ngáhza rá nii dizah rná láza’h txi ngáh, nía nix pa ryw bmiety txi rgwy bmiety laty’ ngáh pázy, zeyty rluloo naré zacrú ná rá ngáh, rá gýag pín roh, rá gýag gëedy roh ra-ra, xigazy xi ra gýag za nix ra gýag buy ngá ra gýag manzan ra gýag mizpr ra nii ni ná ra bndag ngáh lonii zeizy, ra’ gyxá gaw rá many na, neizy riwnáxgáb náh.